Kô mbôla olo fetsy aiky tsisy otri agnahy e, <laughs> kô fa asaigna misafidy cadeaux de le tsara fogna fidinô fô tsy mbô fidy le ratsiratsy, tsy amiako tsigny ndraiky ane za kô mbô am plasinô igny mbô magnano karaha an'io koa, fô na de zegny ndraiky a igny mai zegny tsy de magnana vôla maro ai, donc niagny fogna mbô alefa misafidy leha <hesitation> simp-simple le mbô moramora sy mbô lanintsika.